<hesitation> Kiro kighuma mungayowa isingawithe kwehi omuyisa inia birinyithalhako. Ngabere ingane omwa siniya eya kani, omubuthi wayi mwakwa kandi ingabiri lhaba ebizamu ebye siniya kwehi ekitebe ekyerikumi neyibiri neryo mungayowa ekihugho ikya birighana kandi na mayipona ngamayowa ngasingawithe omuyisa kandi nyamuhanga nga biri nyibirirwa. Ekiro ekyi singendi sya kibirirwa kusangwa ibwa mukyaleka ebilhotho byayi binene ibyathabererera. Mungalengekania indi thahtha wayi alyabya inianeho kwihi thatha wayi alyaba ithunenayo ebizamu bikasa, nanganaghendire ahiwene ingathoka erisomeraho beitu ibwa munaghenda okwa sukuru eyangathalwe ingalengekanirya indi thatha wayi alyabya inianeho nanganaghendire kuyo nayi inga kolhaki ingathoka erisoma ekisomo ekyuwene kandi inga somera okwa sukuru eyowene eya ngabya nga lengekania indi nangayako thatha wayi inianeho. Neryo ekindu ekyo mukya nyihamba kutsibu kandi bulikiro ngana kilengekanayako indi kyanganabya ikya kyalekire obuyingo bwayi ibwathabya kungabya ngabuyitagha indi ibwabya.